Mii yelan mi nyama marori be nyebbe ha ngedam am timma ngam mi yidi marori do vela am masin. nyebbe bo do bedda iyam ha bandu goddo do wata terde goddo saata masin.